Ndujan ngachei'a atu ndike nana nua ndachi onea domingo ña lunes ña martes ña miercoles jueves viernes sabado ña ndu an nduu, semana ian ian nii ujun nuu name iha tuu yenta nama nu'a.